اعتقد انو راح يصفوني بهذيج البنية الي كل يوم بمكان و الي كل يوم متكعد بلبيت كل يوم تروح لمدينة اي- تسافر لدولة الي جانت ويانا بلمدرسة متتذكريها؟